Sɛ wopɛ sɛ wotim de gyeenee ne galeke to hɔ kyɛre a ɔnsɛe a, deɛ wobɛyɛ nie. Wobɛtim aanyam ne nyinaa de ahyɛ friigyi mu. Ɔno saa no, ɔbɛtim aahyɛm akyɛre a ɔnsɛe. Woanyɛ ne saa so a, wobɛtim aatwitwa gyeenee no, ne woatwitwa galeke no ne afei wode agu awiam ama no aho. Ɔho a, wotim si no w’adurom na aabɛyɛ te sɛ sam no. Ɔno so wobɛtim de asi hɔ aadi ara ɔnsɛe nti wopɛ sɛ wode gyeenee ne galeke si hɔ ma no kyɛre, kwan a wobɛfa so ayɛ no nie.